Awará kay, mënkëma kënim ñaan mënká pëme umaañool, mënkëma kënim ñaan mënka pëme umaañool ţíne inimul. Ndakëma kado bënim ndaka pëmeyëlër ñaan o ñaan bina kábí pëcí umaañool këmewul. A ukaka cí pëjúk nade, ndameyëlëriţ bá ndëkëma ndënimëlër cúun nandooţ <hesitation> uloŋ jáaţa ibíyá añáama yul dí uwíin njí. Manjakúl ndameyëlerëţ jiko maa unúwí nakëme yá kawúu bakëme doon nimëlër pëjo unúwí nanaţe wí nanaţáaţ kañanul, mënká pëme kañan kinţari nako naţáaţ kul. Bëman áa bëlawan kay wac bëmeyëlër ñaaní jiko wul cúundí dini jiko wul cúundí cúun pëmeyëlër bukal.